أحدث مغامرة قمت بها هي تعلم السباحة، من وأنا صغيرة وأنا أخاف من الموية، أخاف من البحر، وما أحب أنزل البحر، فجأة قررت إني <hesitation> بكسر هذا الخوف ورحت اتعلمت السباحة، وكانت مرة ممتعة، لإنك تحس إنك تلقي نفسك في الشيء اللي ما تحبه.